Tolmu pühkmises piät lapikõnõ olõma tsipakõsõ niiske. Peris kuivaga saa-i midägiq. Ja sääntsest hääst matõrjalist kah, miä aja-õi pudsajit. Aq ommaq ka sääntseq spetsiaalseq pürstiq, miä tõmmasõq tolmu hindä külge.